Inchi polandi inchi dungati inchi tunne won biri qabdii barre dansa bines dawoten faa manya faa gubba gugurda qab amine inamusun inama dib ed tab beku tab ishine bolifaa datenu tab bada kas gugeten hintabeta sagale ishiane sagale bada sagale cholle nyati sagale kumkumsafaa sagale cholle.